כ'וואלט גענומען א גוטע קאוט, בוטס, מיט א קאפל און א שאל, גלאווס. סיי וואס קען מיך האלטן ווארעם פון די ביטערע פרעסטן דארטן אין סיביר. <hesitation> עסן און טרונקען, <hesitation> און וואס איך האלט סע- איך דארף האבן וויכטיג און אזא קאלטע פלאץ.